Eng bank iipe rabishek, ippiikonor rabishek kuuk sii yemaitinye kiyi ipicheru inyoo itareten baishonik kuuk. Kouu akot ng'alek ab lakoi kongikonor kotaretin, yekaiimkei metinye ki eng kaa iwe ii ipisam akot loan. Kokakoiyo keetesun. iitu konyoit te ikachi lakok kuuk kokaimache akot ipaten imparet kotaretin eng ng'alek ab imparet kotaretin eng paishonik aab lakoi, itareten lakoi kuk kopasukul ako kaitareten paishonik ab kaa alak. Koo alen taretech kounoo bank.